Luvuvi lwalumbakha kwisis munzu vana lwanala hawenao, vindu kuri zinchi zingirao tawe, vindu kuli vimolanga, zindukuzi zi muunzu, mamongo ginjiri mu tawe, sichira inzu yagumbakwa vulai sana na luvuvi lwenelo, nivundinya sana vindu kunjirao.